Reo karazan'aretina fahita matetika amin'ny alika de ny harimontana aloha voalohany indrindra zay <hesitation> mety mifindra amin'ny olombelona raha ohatra ka sendra mahakaikitra olombelona lay alika, ao ihany koa ny kankana zay mety mahazo ny alika mahatonga azy a marary a, dia mety maty mihitsy ara.